Ɓurani kam ko wonde dogoowo ganndaaɗo e diine wonde jimoowo ganndaaɗo. Ngati dogdu ko huunde nde njiɗmi. Ina softina ɓanndu, ina moƴƴi e terɗe. Ko noon jimri mi wonaa mbaawɗo jimri, mi wonaa mbaawɗo haalde. Ɓurani kam ko wonde dogoowo ganndaaɗo.